عندما احضر <hesitation> سندوتش بالجبن، اولا <hesitation> تحضير الخبز، اختر نوع الخبز الزي تفضله. يمكنك استخدام شريحتين من خبز التوست او قطعة من الخبز العربي، <hesitation> قم بتقطيع الجبنة الى شرائح ازا كانت غير مقطعة، <hesitation> سم <hesitation> اضافة الخيار والطماطم سم اضافة الجرجير سم اضافة <hesitation> نصفين او ربعين من السلطات.